hófleg bjartsýni og varkárni einkennir viðbrögð við leiðtogafundi Bandaríkjanna og Norður Kóreu og samkomulagi þeirra um bætt samskipti og

nýr meirihluti borgarstjórnar hyggst fjölga

til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla borgarstjóri segir að mikill baráttuhugur sé í borgarfulltrúum hvort þeir leyfa rafrettur samkvæmt lögum sem samþykkt voru samhljóða á þingi í dag enginn Reykvíkingur hefur náð jafn háum aldri og Guðrún Straumfjörð hún er hundrað og sjö ára og man vel hvar hún var þegar seinni heimsstyrjöldin hófst eru megininntak samkomulags sem Donald Trump Bandaríkjaforseti og leiðtogi Norður Kóreu undirrituðu í Singapúr í nótt ófáir bílstjórar voru kallaðir til þess verks að koma þeim Donald Trump og í örugga höfn til fundarins sem fór fram í

þeir komu á Capella hótelið á svipuðum tíma undir vökulum augum

og eftir stórorðar og sjaldnast vingjarnlegar yfirlýsingar á báða bóga bæði frá Trump og en einnig forverum þeirra í embættum var komið að því þeir félagar tjáðu sig stuttlega við blaðamenn áður en haldið var til fundarins fundurinn

fór fram bak við luktar dyr en eftir fundarhöldin var boðið upp á hádegisverð forseti Bandaríkjanna sló á létta strengi áður en sest var til borðs eftir matinn drógu þeir fram penna og undirrituðu sáttmála ríkjanna á milli þar sem lögð er áhersla á að vinna

að friði stöðugleika og kjarnorkuafvopnun á

þar sýndi hann einnig myndband í sem hann sýndi

Bandaríkjaforseti sagði að refsiaðgerðum yrði haldið áfram um sinn en Bandaríkjamenn myndu hætta heræfingum í Suður Kóreu í textanum er ekki minnst á kröfu Trumps um algjöra óafturkræfa kjarnorkuafvopnun undir eftirliti eins og

bandarískir ráðamenn hömruðu á fyrir fundinn Trump sagði aðspurður að afvopnunarferlið hæfist fljótlega og eftirlit yrði með því

Kóreu eins einangraðasta lands í heimi í sáttmálanum í úttekt mannréttindadómstóls Sameinuðu þjóðanna frá árinu tvö þúsund og fjórtán segir frá grafalvarlegum útbreiddum og kerfisbundnum mannréttindabrotum á þegnum Norður Kóreu sem sumum megi líkja við glæpi gegn mannkyni á bak við aðgerðirnar standi ríkisstjórn landsins sem einræðisherrann fari fyrir með sáttmálann undir hönd kvöddust þeir með virktum þeir segjast báðir horfa bjartsýnum augum til

framtíðar þó þeir geri sér grein fyrir að mikið starf sé fyrir höndum víða um heim hafa ráðamenn fagnað fundi leiðtoga Bandaríkjanna og Norður Kóreu og samkomulagi sem þeir undirrituðu viðbrögðin einkennast þó af hóflegri bjartsýni og nokkurri varfærni margir hafa bent á að Norður Kóreumenn hafi margoft áður lofað öllu fögru og ekki staðið við þau loforð ef til vill má segja að Margot Wallström utanríkisráðherra Svíþjóðar tali fyrir munn margra með varfærnum viðbrögðum sínum

Evrópusambandsins sagði fundinn staðfesta nauðsyn þess að andstæðingar ræddu saman um deilumál sín í Suður Kóreu var fylgst grannt með fundinum í Singapúr milljónir Suður eiga ættingja norðan landamæranna fólk sem

ekkert frétt af í meira en sextíu ár fréttamaður danska ríkissjónvarpsins ræddi við ja sem rekur veitingastað

nærri landamærum ríkjanna

Japanar hafa haft miklar áhyggjur af vopnaskaki á

b Eggertsson verður áfram borgarstjóri í Reykjavík og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir verður formaður borgarráðs nýr var undirritaður í morgun oddvitar Samfylkingarinnar Viðreisnar Pírata og Vinstri grænna undirrituðu í dag samning um

meirihlutasamstarf flokkanna í borgarstjórn sáttmálinn skiptist í tíu kafla

meirihlutinn hyggst fylgja þeirri stefnu sem hefur verið í gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur sem dæmi má nefna að Laugavegurinn verður göngugata allt árið áfram verður unnið að Borgarlínu ásamt því að ókeypis verður fyrir börn yngri en tólf ára í strætó gjaldskyld svæði verða stækkuð og

lengdur í húsnæðismálum verður farið í markvissar aðgerðir lögð verður áhersla á lausnir fyrir ungt fólk og þá sem kaupa sína fyrstu eign og að einfalda skipulags og

stefnt er að því að fjölga félagslegum íbúðum og sértækum búsetuúrræðum um sex hundruð á kjörtímabilinu gera á Reykjavík að

borg og vinna markvisst gegn öllu ofbeldi og margþættri mismunun og einelti vinna á gegn sárri fátækt ásamt því að fjölga hjúkrunarrýmum efla

heimaþjónustu og heimahjúkrun n p a verður í forgangi sem og innleiðing sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks lögð er áhersla á að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla með því að fjölga ungbarnadeildum og byggja nýja leikskóla í tilraunaskyni verður einn leikskóli í hverju hverfi opinn yfir sumartímann til að tryggja að fjölskyldur hafi meiri sveigjanleika til að fara í frí atvinnustefna borgarinnar verður endurskoðuð og mun borgin áfram beita sér í

markaðssetningu Reykjavíkur sem áfangastaðar fyrir ferðamenn greiða á niður skuldir halda útsvari óbreyttu og lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði um núll komma núll fimm prósent eyða á launamun kynjanna hjá starfsfólki borgarinnar og vinna gegn kynbundnu ofbeldi og áreitni í borginni sérstaklega þurfi að vinna gegn launamun vegna uppruna eða ríkisfangs tryggja skal aðgengi að lýðræðissamfélaginu og möguleika allra til að taka þátt í því auka á

gagnsæi í stjórnsýslu og auka áhrif borgarbúa á ráðstöfun skattfjár og stefnumótun efla á menningarlíf í borginni og tryggja jafnara aðgengi að menningu íþróttum og tómstundum óháð efnahag og stöðu þá verður fagráðum og nefndum borgarinnar fækkað voru einhverjar átakalínur við gerð þessa sáttmála við byrjuðum á því sem sameinar okkur og það

helst þá til samgöngumálin umhverfismálin og kvenfrelsismálin við lögðum mjög mikið

upp úr samtalinu og tókum okkur góðan tíma í það að tala okkur niður á málin hvernig sjáum við verkefnin fljóta áfram þannig ég er mjög ánægð með hópinn við tölum vel saman það er margt sem sameinar okkur við eigum að mörgu leyti ákveðna sýn á það hvernig borgin eigi að þróast já það kom á daginn

mjög margt sem sameinar þennan hóp og þessa flokka grænu málin sókn í skólamálum og húsnæðismálum og borgarlína í raun mjög mikið af því sem eru stóru málin í borginni núna sameinar hópinn mikill hugur í öllum að sækja fram einar

í kvöld já við fáum til okkar nýjan formann borgarráðs hana Þórdísi Lóu oddvita Viðreisnar og Eyþór Arnalds oddvita Sjálfstæðismanna til að takast á um nýjan málefnasamning meirihlutans saksóknari í máli ákæruvaldsins gegn Degi

Sigurjónssyni krafðist þess fyrir dómi í dag að hann yrði dæmdur til minnst átján ára fangelsisvistar dagur er ákærður fyrir morðið á hann er einnig ákærður fyrir tilraun til manndráps með því að stinga vin

manndráp er sextán

fordæmi eru fyrir þyngri dómum ef dæmt er fyrir fleiri brot á sama tíma saksóknari vísaði til dómsins yfir Thomasi Möller Olsen fyrir morðið á Birnu

fíkniefnasmygl hann fékk nítján ára fangelsisdóm verjandi Dags krafðist sýknu eða að refsing yrði felld niður eða minnkuð

bjó í Suður Kóreu um tíma og þekkir þar vel til

hvað sýnist þér um niðurstöður fundurinn gengur út á tvennt

hef ekki séð áður svona ríkar skuldbindingar frá Bandaríkjunum

þetta sé skref í rétta átt

allvíða eftir að frumvarp að nýjum lögum um þær var samþykkt samhljóða á þingi í dag veitingahúsaeigendur ráða því þó sjálfir hvort þeir banna

og eigandi rafrettuverslunar er jákvæður í garð

ég hef verið svona nokkuð nervös við þetta mál og var það lengi framan af það hefur vissulega skánað ögn í meðförum nefndar þannig að ég geri ekki ráð fyrir

standa í vegi fyrir

að það verði afgreitt hér í dag þegar lögin taka gildi í desember verða að miklu leyti svipaðar reglur um rafrettur og tóbak það má ekki selja þær börnum auglýsa þær eða sýna einhvern veipa í auglýsingum

hafa vörurnar sýnilegar viðskiptavinum í sérverslunum settar eru reglur um hámarksnikótínstyrkleika og bannað að

flytja inn áfyllingar með aukaefnum svo sem vítamínum koffíni eða litarefnum Erna á

gryfjuna og hún segist mun ánægðari með lögin núna en þegar frumvarpið kom fyrst fram loksins séu leyfðir með lögum þá hafi ákvæði um stærðir

verið fjarlægð og sömuleiðis ákvæði um bann við bragðtegundum sem höfði til barna þetta umbúðirnar megi ekki vera of sem er mjög skiljanlegt og það er algjörlega eitthvað sem sem þarf að bæta þegar kemur að því hvar má nota rafrettur eru lögin þó heldur slakari en tóbakslögin ekki má veipa frekar en reykja í skólum á heilbrigðisstofnunum í almenningsfarartækjum eða í þjónusturýmum stofnana og fyrirtækja hins vegar mega fangar veipa í klefum sínum og svo er það

ákveða hvort veipa megi inni við erum búin að vera ógeðslega dugleg að berjast og ég er mjög stolt af samfélaginu í heild þessu

að herja á alþingismenn og og koma okkar ætlum við að skipta aftur niður á Alþingi en

fresta þingfundum Alþingis Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir hvað er eiginlega í gangi

snýst um að Miðflokkurinn segir meirihlutann hafa svikið sig með því að ætla að vísa frumvarpi þeirra til ríkisstjórnar en stóra málið sem Alþingi ætlar að afgreiða í kvöld er frumvarp um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga þótt þá hafa umsagnaraðilar gert fjölmargar athugasemdir hér hjá okkur er Sigríður

áfram að fylgjast með litlar pólitískar breytingar eru gerðar á embættisskipan nýrrar bæjarstjórnar á Akureyri bæta á þjónustu við barnafjölskyldur og aldraða og stytta vinnuvikuna oddviti Sjálfstæðisflokks segir málefnasamning meirihlutans gagnslaust plagg oddvitar

Framsóknarflokks l lista og Samfylkingar í nýrri bæjarstjórn Akureyrar undirrituðu málefnasamning sinn í Hofi í morgun stefnt er að því að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla bæta líðan starfsfólks og nemenda í skólum og hækka frístundastyrk áhersla verður lögð á uppbyggingu flugvallarins koma á beinu millilandaflugi og tryggja raforkuflutninga í Eyjafjörð bæta á þjónustu við aldraða og fatlað fólk efla forvarnir og stofna áfangaheimili fyrir fíkla meirihlutinn vill hækka framlag til listamanna og auka umhverfisvernd gera á þarfagreiningu um samgöngumiðstöð og fara í tilraunaverkefni um styttri vinnuviku framsókn heldur formennsku bæjarráðs og l listi forseta bæjarstjórnar

verið formaður bæjarráðs síðustu fjögur ár og hef haft áhuga á að starfa þar en þetta var lendingin en það var engin forgangskrafa samfylking er með formennsku í stjórn en frístundaráð er komið

til Framsóknar að sjálfsögðu langaði okkur í meira ég held að við höfum öll gefið eitthvað eftir í þessu ferli í upphafi síðasta kjörtímabils voru líka fleiri nefndir þannig að þetta er svolítið ólíkt en aðalatriðið er að við erum að mynda meirihluta um félagslegt réttlæti og fyrir það brenn ég oddviti Sjálfstæðisflokks líkir málefnasamningnum við stefnuskrá flokkanna í aðdraganda kosninga

ekki neitt auðvitað hefur Sjálfstæðisflokkurinn lýst því

að ætla að vera harðari í minnihluta og það ætti ekki að skaða bæjarbúa held ég við vorum sammála í kosningabaráttunni allir flokkarnir og við ættum að geta náð saman um þessi mikilvægu málefni varðandi skólamálin þá er engin eða nokkuð annað í þessum sáttmála sem búið er að undirrita þannig að ég tel þetta bara alveg

plagg í raun staða bæjarstjóra verður auglýst við höfum verið að ræða þetta fram og til baka hvaða leið við ættum að fara og það er auðvitað bara hreinlegast að auglýsa fyrsti Reykvíkingurinn sem nær hundrað og sjö ára aldri þeim áfanga náði hún í lok maí

Guðrún man tímana tvenna hún veiktist af spænsku veikinni nítján hundruð og átján var meðal gesta við opnun Hótel borgar árið nítján hundruð og þrjátíu var á alþingishátíðinni sama ár og er ein fárra Íslendinga sem voru á tónleikum

haustið nítján hundruð fjörutíu og fjögur hún tók bílpróf á stríðsárunum og var á leið til Íslands frá Evrópu þegar Þjóðverjar réðust inn í Pólland í sumarfríi og var í Hamborg hjá vinafólki þá var ég á leiðinni með rútu frá Hamborg í Þýskalandi til Kaupmannahafnar og þá á sama tíma höfðu Þjóðverjar ráðist inn í Pólland og svo vorum við að nánar verður rætt við Guðrúnu í Kastljósi í kvöld sennilega vitið þið flest að h m í knattspyrnu karla hefst á morgun austur í Rússlandi vilji áhugasamir vita fyrir fram um úrslit leikja er hægt að leita upplýsinga hjá rússneskum ketti sá

hefur verið skipaður sérstakur spámaður mótsins hann heitir Akkiles og hann hefst við ásamt fimmtíu öðrum köttum í kjallara í safni einu í

Pétursborg þar stendur hann vaktina ásamt félögum sínum og veiðir mýs en Akkilesi er fleira til lista lagt hann þykir búa yfir spádómsgáfu svo góðri að hann verður nýttur sem véfrétt til að spá fyrir um úrslit allra leikjanna á heimsmeistaramótinu í

knattspyrnu hann þykir fremstur meðal jafningja enda hefur hann líka reynslu í faginu

nú í strangri þjálfun fyrir verkefnið fram undan en hann spáir um úrslit leikja með því að velja á milli sem eru merktar þeim liðum sem eigast við hverju sinni akkiles hefur ekkert látið uppi um hvernig hann telur að íslenska liðinu komi til með að vegna allavega ekki svo vitað sé

landinu í dag og rignt hefur lítillega í flestum landshlutum vindur verður hægur á öllu landinu á morgun og skiptast á skin og skúrir vestan og

hlýjasta og bjartasta veðrið verður á Suðausturlandi Theodór Freyr hófleg bjartsýni og varkárni einkennir viðbrögð við leiðtogafundi

Bandaríkjanna og Norður Kóreu og samkomulagi þeirra um bætt samskipti og

nýr meirihluti borgarstjórnar hyggst fjölga

til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla borgarstjóri segir að mikill baráttuhugur sé í borgarfulltrúum

ráða sjálfir hvort þeir leyfa rafrettur samkvæmt lögum sem samþykkt voru samhljóða á þingi í dag er jákvæður í garð laganna enginn Reykvíkingur hefur náð jafn háum aldri og Guðrún Straumfjörð hún er hundrað og sjö ára og man vel

hvar hún var þegar seinni heimsstyrjöldin hófst þessu

næstu fréttir klukkan tíu Heiðar Örn Sigurfinnsson verður hér í minn stað og Hallgrímur Indriðason flytur fréttir í útvarpi við minnum á að nýjar fréttir má sjá allan sólarhringinn á rúv punktur is veriði sæl